Fafgheghe kamand kae akele tsanɗa kanaɗ juwa ɗa alkaate ah tah juwe naiga dagha tha ma ghaja ɗaghe ka akɗa gharka alte kuu ta ah yuwa hane ayy nga ghue ngonɗa ah alle gulleva nga amaka va halile ah vamanɗa za auɗa alle jaauts tsanda alle, vekaanta azzama akɗarghar wude dagh, ɗaghe wude ɗa mava beta ali akɗa ghar val ale makan beta ana shiye viakan ta tahika ɗa tsave kalva faka ak allegh monda, daga kalva viekamata hadavaya ɗelmanda gwlte tha laglauwa ɗelmanɗa galle ɗa ghuia ɗughumanɗ ɗa ɗarge vaɗak vam ɗarghe fari alle halvagh gulle vanal and tsu ana ana lagshiye va akalle tsamantent mane maal ah ɗamva ah ah saw sagh <hesitation> digina ah saw sagh fighe asawsagh fighe, pazut swats sawsgh fighe, ka ka wude ɗa wura ɗa anna kaɗe ana digana to kawuɗe wure de ana tsa tharte altetse hnya tharte tsan ah tsa hiye koga thau galla kawwely patha. Patheka thgalla zaɗarghaka naiga nsalla gulle ah ane ɗagharka, nga njulla tsaka gulva ka ka ju make beta, ka kaɗa yarva ghar alte ɗa pagharyam ɗagah pagha yartsavan balasava ah fa ɗava ghesa av mbus mbusaka ah baka kakaɗa maigamaka kana kakada nai gammmaka kami kakava ka ba <hesitation> hushi tse mane mane ah tsa ghul gha ahtsa ghul gha, aska ngalga daga tha ko ga ghe hime ko tugheghe ko thau palas aka ka ak alle da naiheshi ama ngaka da allena zeka gutuva nga hushi sla balva ngamɗu ke faɗeva to kaɗa kkaa tsa ghul hushitse, tsahulitsaka hushe tse gulle mane m mane asuwa <hesitation> fighe ka wude kae thalda tha la ah allu kajha vana gh kaja maneka dag fighe maneka mane katsarva ɗa vagfighe mane mane kawude kav maternane all atsa hiyatsa, mansaka mansaka kaga ghutsa ɗa hapaa baya ast bayan hapa aste kakaɗa ju kawude mane mane ɗagfighe kawuɗe mane ɗagtighe kawude tsalghaghar maka mane va fighetse ya <hesitation> alte ngaka mata ahsu de akalle shiyeva ka yardaghar nghehka. Ga allena makb nguye ga ghuthrak da vaghe koga kakiwa hane koga acltse hiya sane hine, kaka thallaya kukada zaaɗa ghar zanga anga da ghah that se zaɗa gha za, atsaka mane mane mbasanai wude ne dagh fighe kuwure ah halda gher shike tsan tsan da luwa kawud ka paldil <hesitation> dagah thatsa kaga dagahtse da ju guye gajayal yad de daveste afatsenda ka gha, shide ka kajaauɗa digina kwe vajarhatsaka kaka da va jaauda batedaghar baka, tha gulle kawude lang tarɗaghartangha da shiye beta ka tsavega gudulle, vu darghe shukenzemand baka tha kwei kamanda vake gulle na naithatsame gullin baka ɗagh sh shir, na kuiei tha tsan gulle va givaugi ah shikine, daniga gheɗa fatsuk kana kuvel zuɗ nag he ghe ɗa futsuke juw ba daghar baka ghe kaza ga melnana kwaza da kwara aih baɗa gharka ghetse, na nga thal gulle, na baka tha gulle kawuda pagh aniga tha ga tha ana hapuau gapaa ah alle kwe e vaɗa fake hapa alle zaka gha gumatsa baka thatse gulle vagurda mb alkaghudu vake gi au gidatsa gure kurvaja rha gure naina tehtir wude ga ghaya. Sagzaghasa ɗaga wuze tsa ɗa ɗa shiye ka gulle ethrwude ghaja, kuwure ɗa gha yah shin ɗam mbagh mbagh zuɗmannja, daja mene awane ga bative azmanɗatsa baka th. Iyalwakwaze dewe da batietseucte azuɗko kahale gulle nai nai naigh dughe naizu gunha azud kwar vasarha an nishna azghehe ah msghuna azkagha vakda va <hesitation> giɗan nbatie tsa mene mane paghe ga thah ai znjur bak thah da hut yuwa zuba baka thatse hutsaga thats yuwe kaawud ka batardaghar bark ɗan luwa ga thahtse mame mane galle kude ngh partard agharda ghaya ka tthah tsa da giɗa kawud da hutsagi kawuɗ hutsagi thatsa luwa galte kada wur baka gulle karfi waefe ku kar fetighshi kuwude pardil thatse ka thatse ɗa ka warda baka ɗa shinye kagh gul i e tingh sk kaka kalu uvute, nai ske ɗa zaka da shiye gulle azna pazuka alungi azma hulka yughu azna naifa salaniggare kuwuɗe sulakaja hulka da shitse ka kava ka vaɗavak shitse kakada ka ngh thatsa piduka thatse kate hupu u hapa alles ste gurgulle ka manu man nbu uktsa gure ajufa taf hukwa e gure ah wuduwud gure. Amanu wewe gure gurshine mana, nneshivls kuel ne kwar vajarha azna wuɗa gure aznahna mana mbu uk gure azna kallh gure azna vigur hugue azna kware aznaz kware viatsa gure shikine ah kwar vajarh kwar vajarha kam, naika tha vaɗanahja zan naa ku ɗagagh tha, shidagh va ɗa ngha kan ngazu vuvsoma hine, azejehts wutsa watsa watsa shiye, naiga ghadaw naiga lukuve, azna jun gha ghaɗuwa az na juwa ngha lukuve, amenana kana juwaka da ngha saboɗa nga vasar ha vada na ghava ka kada ngha ah saka a ghen gull ɗa hapaa lukuve ɗa kalakal lukuve ko ghanɗawa <hesitation> in yane <hesitation> wurane al ba barne neske baza baz ga lukute zah ga ghadawa clulle ka jawa ɗa ngha, titgu tatse ska kur da ghaga saghaya ga ghaɗunwa hubhumb humb kada huba naya al ɗa gwaitsa methatse athra kur vvasarha tsatsa gheghe ma firse zaghtsa kur vasarha to bayam shene gulle. Naina gulle naina gulle adaghe gure naina juwa da aka z figh ana az duwanhaze vawude juwa ah wude aktusa ake tusu, falka, kaka zadagharza da luwa azga than au miske da hapa thah ka akel aktsa alle naighes gulle kallatighka, nga huse gulleve liiheka akdaghaka tusa tse to danga fursuk gulle hatse <hesitation> amba su tasu tsa naiga madisatsaka kuga digana tsaka digheka kalarɗaghaka hupuune aga ghe hime kuga thah hane ko kwal hulna na sa nema niske hapaah ah ah ghu vo thah kadi kaɗi allalda aka, kaɗa akel tsa alle vatsuwaɗa aka aka ne thra ana, thra gtsa vajarha fata ghuah to ba yam zane gulle ɗangh ɗagagha kan n gulllva a fkanɗava ghada degha tha vadanag na gulle da nga fata tsa kava dulleva ɗamane ah athra dajuwa ɗa akahe aju ak mekemeka kwal saka akɗa ghar alle gulle nga ɗaɗa waka wava baima nga waka waka azna pouduwude kefe fate al sane kure <hesitation> zadar ghetsika. Zadiraghka gulle ballaka kanau ka ga dig dag tha hiyeta ma gha yau, ah ghay makagh tugh a ghaya ngaka balka akateva naina aka, ba la akalle maga wurghasaka, kunga yayaneh hane shir ɗa tuthau tutha ghatsam dathsa ni tabtsa za a aname, mak kwar vajar ha fate ghu;a tame azude mathrasta akat alle ku bak dagh tantsan hane koo ko wusa sanaka mene askan vajarha ki ba ka zashika ka bets bets va zude le va eh yak u ngaka la ah lahava da eye saka daghe zaah make kunetse melmeenana, kumangusuksame hone vijirna tsomeya sni baghe tsa swida ghude ak telllate tal ga malna nn a phaha, amagh mame ga mane amagha ske mmene na tige suku go goz nai jije nagha lanigma zmma, shihe gata nada bayakana ba e nana gha nak u eli jijah shir ulle to ngutse kathrawe an diginekva ngade palake ghetse pahaba ama ghka vijirna guyaga mel na na ka kwara ka iya iyaha tsam iya vijir ba photsa skeɗa ghuɗe ngan tsan iya gulteva. Ngashhike ɗa hunanva aikakal shikina haze aze juwatsa tsa adile aka ak fatu ghida tama, anamanda akel luwa kadamed sayesag ɗa yanwana, sayaag da yarwa awujel mamɗɗ akel gabaday thatsa lawa ngamaahva skene thrana tsamenghe lawwa za <hesitation> jat au da dagina daga feghe bama gulle aztu kai yah sane kana azana dagheka vaimdaga ah azana daghe manda vaydar zaɗargher salimanda, kumai kwa, da saghue ma lake digina meah yar ana nivajurha kuremanda fate ghnah tama anana tsa tsa tsam gheghe, ga melnana tsa manndama nahna akel diginama duk datsa akel ka a kamelnane mak melnana zamaah shikwarekane vasahana yegmela mua kure nhate tsame natse antes diganava nah gidana tsa tsam gheghe ana fetes zamdon mba vajarha har yanzuba.